اول حاجة المعلم لازم يكون عنده تنوع في الاساليب <hesitation> التعليمية. مثل التعليم النشط انه نشجع الطلاب على المشاركة في <hesitation> الانشطة والنقاشات وحل المشكلات. وحل الاسئلة وانهم يسوون عروظ ويجدمونها ممكن اطلع واحد مثلا منهم يبدأ يشرح فكرة معينة <hesitation> ايظا <hesitation> انشاء جو من المرح يعني لازم انه الانسان يظع بعظ المرح الى الفصل تعليم دايما يكون متحجر وكذا الانسان ما يستوعب لكن اذا اظفنا بعظ المرح وبعظ الالعاب <hesitation> بيركز الطالب.